Ebinyonyi bikahimba bitya, bikarondaya omuthi owiwene owabandu bathe bangahikamu lhubalhuba, byabiribanawu, ibyaghenda omwali ibyarondya ehithi ehilhoberere ihyathonda mwakawuma kawuma kawuma kawuma kawuma kawuma omwakathi hikabya nga- ngahikisiripamu. Hyabisiripamu kundi hahikibya hikikalha embulha siyangahiwaku hyabirikolha obuthwe bwayu bwandeke iyakolha mwakukyo kaki akayikibya yikalhabamu yikaro yikalethera ebyana byahyu byebyerirya. Kawuma kawuma iyahithonda mwakawulingo kawuma kawuma kawuma kawuma neryu ikabya kawulingo iyabya circle ndeke neryu ibwa iyakolha mwakukyu kaki akayikibya yikalhabamu